Tsu'ux ni'iy, tsu'ux ni'iy, yëmëjk rafa ni'iy, chile peña ni'iy yëyë, yëyëch dun i'ixë mëdë je'e bi'i chuk jatyë mynbë ti'i da'a xa'atyë este.